اذا كلولي نوعين من الاكل اكضي بيهم حياتي راح اختار الفنكر لان حيل احبه والبيض القلي ثنيناتهم يعني يعجبوني احبهم البيض والفنكر